Ewa di Go'o Tati Joy Jay Jay Didi Jay Nai Sapo E Go'o Sapo E Tati Nen Sapo E Joy